ارے یارو سنو، دنیا میں جو جنور ہیں <hesitation> ایک سے بڑھ کے ایک تیز بھاگتے۔ کائیں کوں بھاگتے بولے تو سب کا ریزن الگ الگ ہے، بھاگنے کا سپیڈ کائیں کوں بھاگتے، کس وجہ سے بھاگتے۔ اگر میں ایک زیمپل دے کے سمجھایا، چیتا بڑا تیز بھاگتا؛ بیسکلی اُس کو کیا کرنا رہتا۔ ایک شکار کرنے کا رہتا، چاہے وہ سامنے ہرن رہنے دو یا کوئی خرگوش رہنے دو، جب وہ کسی دوسرے جنور سے تیز بھاگ سکا تو تب ہی جا کے وہ <hesitation> اُس کا پیچھا کر کے شکار کر سکتا اور اپنی زندگی آگے کاٹ سکتا، مطلب زندہ رہنے۔ اپن کھانے کے لیے رہتے، تو کھانا کھانے کے لیے تیز بھاگ سکتا۔ بیسکلی۔ یہی چیز کا انہیں ایڈوانٹیج ہے، کمی دوری میں زیادہ سپیڈ سے بھاگ کے کم سے کم دوری <hesitation> طے کرنے کے لیے کم ٹائم میں۔ اب تھوڑے جنورہ رہتے جیسے ہرن، کچھ خرگوش یا کتا، یہ بہت تیز بھاگتے۔ اب پھر اس کے بعد ہرن ہلکو بھاگتی بولے تو، ہرن کا ایکو سسٹم ہے، مطلب ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے؛ اسی لیے تھوڑے جنور تیز بھاگتے، تھوڑے جنور دھیرے بھاگتے۔